Siz men uchun ajoyib do'st bo'ldingiz. Sizning do'stligingizni albatda qadirlayman va albatda shunga yarasha javob qaytarishga harakat qilaman. Sizning mexribonchiligingiz, sodiqligingiz hech qachon yodimdan ko'tarilmatydi. Bunaqa do'stlikning qadri albatda boqiy bo'ladi. Sizga katta rahmat!